<hesitation> Raha atôko, tadiaviko izen̈y ny hevitry mahatonga irô, <hesitation> mitrôtro isan̈'andra. Avô raha ten̈a ny hiraisan-drô zen̈y hisaka zen̈y misy raha na misy fialamboly na misy toetry, na misy tany izen̈y afaka i raisan-drô isan'andra. Atao mitrôtro an-tan̈y areky koa zen̈y irô, beka zen̈y irô mba fakahita, ndreky fankazatra izen̈y.